Sɛ yɛka ayamyɛ so a, adeɛ baako a ɔba me tim ne afɔrebɔ firi sɛ, yɛka sɛ obi yam yɛ a, na ɔyɛ ne nnwuma bi a wayɛ ne ɛɛma yɛagyina so aka saa nti sɛ ɔwɔ bibi ne sɛ ɔde ma bi a, ɔyɛ afɔreɛ ne wabɔ ama nnipa no nti yɛka ayamyɛ a, adeɛ baako a ɔba m’adwenem paa ara yɛ afɔrebɔ nti a bɛma yɛte aseɛ sɛ, Nyankopɔn mpo ne ne yam yɛ nti a ɔde ne ba baako no bɔɔ afɔreɛ maa yɛ no sɛ ɔmmɛwu mpepa yɛ bɔne nyinaa nti yɛka ayamyɛ a, ɔyɛ afɔrebɔ. Sɛ woretu wo ho asi hɔ ayɛ bibi ama wo nua ama n’asetena mu akɔ so ne ne nnoɔma aakɔ yie nti ayamyɛ no deɛ, ɔyɛ bibibiaa. Nyɛ sɛ wode sika anaa aduane ɔɔma nnipa no mpo asɛm bi ha nnipa no ne wokyekyere ne werɛ mpo a, woayi wo yam aayɛ adeɛ ama no nti ne nyinaa yɛ ayamyɛ naa yɛreka ne bi.